Kiu tena tea nubunubu, tagune nom tea nubunubu, ann - ann vakavara, ann papo, kaukau, pauna ama taba iei, vavihi kako rasu havaha ma hio vasihum, nao tahi tea vaana, havahama goroho, ann vakavara nao tea vavurriha. Eve koa.